Se tembiu mas ayueva, sereta pegua jaeko, sopita, sopa de locro, jae jokua mas rouva, jare kurai mbaetɨ jepiete mbate oyeapo vaera, jare yavaiavi oyeapo vaera, jae jokua mas oyeapo örërëtä rupiva, mbatɨ rou tembiu jepɨgue